बिल्लियों में कुछ आम स्वास्थ्य समस्याएँ ये प्रकार छ: पेट की समस्याएँ - बिल्लियों में डायरिया, उल्टी या पेट में दर्द कई बार देखे जांदू छ। कान कु संक्रमण - यह नमी या गंदगी के कारण वे जांदू। दांतों की समस्याएँ - दांतों में सड़न, मसूड़ों में सूजन या दांत गिरना आम छ। त्वचा समस्याएँ - खुजली, रैशेज या फंगस इन्फेक्शन बिल्लियों में आम छ।